भेविन की त्वचा मुटा और सक्थ होगाईचे, जेक्रा में की वसा रहीचे, जेकी समुद्र के थंड से उहिन के बचावल जाईचे। लेकिन जमीन पर उनकर के पंख उससे के गर्महट प्रदान करेचे। तैसे की पंख उससे के सपाथ होगाईचे और उड़ नहीं सके के कारण उससे पंख के हमेसा सरीर में समेट के रखा जाईचे। और उनकर के पंख के नीचे महिन उनी परत होगाईचे, जेकी उनकर के गर्महट प्रदान करेचे। जेकी उनकर के गर्महट <hesitation> प्रदान करेचे।